ferðamálaráðherra segir það íþyngjandi úrræði að svipta bílaleiguna Procar starfsleyfi fyrir að hafa breytt kílómetrastöðu í bílum finna verði leið sem beinist bara að þeim sem brotlegir eru en auki ekki kostnað fyrir alla næstu forsetakosningar í Bandaríkjunum verða barátta um sál þjóðarinnar segir

fyrrum varaforseti hann varð í morgun tuttugasti demókratinn sem lýsir yfir framboði fyrir kosningarnar forstjóri Sjúkratrygginga segir mögulegt að fólk sem þarfnast læknisþjónustu utan heimabyggðar fái kort svo það þurfi ekki að leggja út fyrir ferðakostnaði það þurfi hins vegar að skoða með tilliti til persónuverndar snakk úr kindakjöti og bláberjum er meðal þess sem ungir bændur á Breiðdalsvík framleiða þeir hafa stofnað matvælaframleiðslu til að hafa meira upp úr sauðfjárræktinni sumarið heilsaði með pompi og prakt í ár og hefur aldrei verið jafn hlýtt í höfuðborginni á sumardaginn fyrsta aðsóknarmet var slegið í opnu húsi Garðyrkjuskólans í Hveragerði ferðamálaráðherra segir brýnt að koma í veg fyrir að lögbrot bílaleigunnar geti endurtekið sig það sé íþyngjandi úrræði að svipta bílaleiguna starfsleyfi rúmir tveir mánuðir eru síðan fréttaskýringaþátturinn Kveikur upplýsti að starfsmenn bílaleigunnar

hefðu lækkað kílómetrastöðu í hundrað bílum fyrirtækisins hið minnsta framkvæmdastjóri gagnrýnir stjórnvöld fyrir skort á viðbrögðum við sjáum það að Procar er enn í rekstri fyrirtækið er enn að leigja út bíla eins og ekkert hafi gerst hér koma við sögu lög sem lög sem heyra undir

þarna

er einfaldlega verið að skoða hvaða heimildir Samgöngustofa annars vegar hefur og aðrir eftir atvikum til þess að bregðast við vegna þess að öll íþyngjandi úrræði þurfa að hafa skýra lagastoð en það er alveg rétt að þetta er auðvitað lögbrot Þórdís bendir á að tvær bílaleigur af hundrað og tuttugu hafi orðið uppvísar að brotum finna þurfi úrræði sem snerti þær

í stað þess að koma með allsherjareftirlit á hundrað og tuttugu bílaleigur sem eykur kostnað þeirrar opinberu stofnunar sem þarf þá

að fjármagna og það skilar sér þá aftur út í út í verðlagið telur þú að það eigi að svipta

það er nú voðalega erfið spurning kannski fyrir mig að svara við erum með alls konar atriði í löggjöfinni sem kalla á dagsektir þetta er ekki þar inni inni í lögunum er talað um góða viðskiptahætti þetta eru að sjálfsögðu ekki góðir viðskiptahættir málið snúi bæði að öryggi í ferðaþjónustu og neytendamálum þegar fólk kaupi bíla með rangri

lögregla höfuðborgarsvæðisins hefur

málið til rannsóknar rannsóknin er langt komin en Margeir Sveinsson aðstoðaryfirlögregluþjónn segist ekki geta sagt til um hvenær rannsókn ljúki málið sé afar umfangsmikið og enn eigi eftir að yfirheyra nokkur vitni enginn hefur verið handtekinn hefur vakið mikla athygli og

í Evrópu er talið að

átta til tólf prósent allra bíla hafi verið

það sé meira kílómetra svindl a bilum sem eru fluttir milli landa já

við erum í samstarfið við regnhlífasamtök neytenda í Evrópu og

áður var talið í hryðjuverkaárásunum á Sri Lanka að morgni páskadags eða tvö hundruð fimmtíu og þrír en ekki þrjú hundruð fimmtíu og níu stjórnvöld á Sri Lanka tilkynntu þetta í dag og sögðu að ástæðan væri sú að illa farin lík hefðu í sumum tilvikum verið talin tvisvar d n a greining og krufning á líkunum leiddi þetta misræmi í ljós tæplega fimm hundruð manns særðust í árásunum en eitt hundrað og fimmtíu eru enn á sjúkrahúsi fyrrum varaforseti Bandaríkjanna lýsti í morgun yfir framboði sínu fyrir forsetakosningarnar á næsta ári margir telja hann sterkasta frambjóðandann gegn Trump en aðrir segja að tími sé liðinn tuttugu demókratar hafa nú lýst yfir framboði í augum demókrata vestanhafs eru næstu forsetakosningar þær mikilvægustu um árabil þeirra stóra tækifæri til að koma Donald Trump frá völdum spilaði á þessar tilfinningar í ávarpi sínu sem hann birti á Twitter í morgun þar var lítið um stefnumál meira um dramatík

er sjötíu og sex ára gamall fyrrverandi öldungadeildarþingmaður og varaforseti hann er vissulega sá þekktasti og reynslumesti meðal þeirra tuttugu demókrata sem hingað til hafa lýst yfir framboði og margir stjórnmálaskýrendur telja hann sterkasta frambjóðandann gegn Trump aðrir segja hins vegar að tími sé liðinn

stefnumál hans eigi ekki lengur við því demókrataflokkurinn hafi færst til vinstri það kemur í ljós þegar prófkjör flokksins hefjast í febrúar á næsta ári ekkert bendir til annars en að Trump verði frambjóðandi repúblikana hann brást við í dag á Twitter eins og venjulega og bauð

hann velkominn í slaginn björn það kom fram hér áðan að Biden er þekktasti frambjóðandinn hann var auðvitað varaforseti Obama en hefur Obama lýst yfir stuðningi við hann nei

á næsta ári og það eru vissulega margir sem telja að hann sé best fær um að taka slaginn við Trump þegar kosningabaráttan hefst en það eru nítján aðrir frambjóðendur og þar á meðal er mjög frambærilegt fólk algjörlega og gleymum ekki Bernie Sanders sem var næstum því orðinn frambjóðandi demókrata árið tvö þúsund og sextán

meira til vinstri en og kannski meira í takt við það sem yngri kjósendur demókrata vilja þessa dagana

á sér langa sögu í pólitík til greina kemur að einfalda kerfið svo fólk sem þarfnast heilbrigðisþjónustu utan heimabyggðar þurfi ekki að leggja út fyrir ferðakostnaði það þarf hins vegar að kanna vel með tilliti til persónuverndarsjónarmiða segir forstjóri Sjúkratrygginga sagt var frá því í fréttum í gær að Linda Sæberg sem glímir við brjóstakrabbamein

þarf að greiða yfir tvö hundruð þúsund krónur í ferðakostnað þegar hún fer í lyfjameðferð til Reykjavíkur

býr á Egilsstöðum og getur ekki ferðast ein heim eftir sterka lyfjagjöf og því þarf eiginmaður hennar að fara með og þau geta ekki skilið börnin eftir heima þarf sjálf að greiða ferðakostnað og fær far fyrir sig og mann sinn endurgreitt frá Sjúkratryggingum forstjóri Sjúkratrygginga segir að til greina komi

að einfalda kerfið svo sjúklingar þurfi ekki að leggja út fyrir kostnaði við viljum auðvitað skoða alla möguleika sem geta jafnað aðgengi fólks að heilbrigðisþjónustu það hefur komið til tals að útbúa einhvers konar kort fyrir sjúklinga sem þurfa að ferðast heilsu sinnar vegna það þarf hins vegar að skoða mjög vel meðal annars út linda og eiginmaður hennar þurfa einnig að greiða ferðakostnað vegna tannréttinga dóttur sinnar hún þarf að fara á fjögurra til sex vikna fresti til Reykjavíkur til sérfræðings þær reglur gilda um tannréttingar að Sjúkatryggingar greiða hundrað og fimmtíu þúsund krónur fyrir vægari tilvik og tvö ferðalög á ári hins vegar ef um er að ræða

allur kostnaðurinn greiddur líka

fyrirtækið storm orka ætlar að reisa tuttugu og fjögur vindmyllur til raforkuframleiðslu í landi

í Dalabyggð ágreiningur ríkir um áformin í sveitinni

í beitilendum Hróðnýjarstaða á að framleiða áttatíu til eitt hundrað og þrjátíu megavött af rafmagni og vera tengt á dreifikerfi Landsnets er að sögn framkvæmdastjóra storm orku enn í undirbúningi og framkvæmdir hefjast ekki fyrr en eftir að minnsta kosti eitt ár tímaramminn í svona stóru verkefni er svolítið

ef ég fengi að ráða þá væri ég farinn

og byrjaður að moka en við þurfum að fara eftir lögum og reglum sveitarstjórn í hefur veitt fyrirtækinu leyfi til þess að reisa og byrjað að breyta aðalskipulagi til þess að verkefnið geti orðið að veruleika það er hins vegar talsverð andstaða við áformin meðal nágranna

við mannabústaði þeim þykir jafnframt illa hafa verið staðið að kynningu verkefnisins hefðbundin mengun frá vindorkuverum er lítil fylgir þó sjónmengun og einnig takmörkuð hávaðamengun gert er ráð fyrir að sjónræn áhrif verði í allt að fjörutíu kílómetra fjarlægð

er hins vegar minni upp við túrbínuna sjálfa í um hundrað metra hæð er hávaðinn á við

í um fjögur hundruð metra fjarlægð er hávaðinn á við ísskáp að fara í gang samkvæmt upplýsingum frá framleiðanda búið er að fjármagna verkefnisins en ekki

í Reykhólahreppi og er það í beinni samkeppni við storm orku um til dæmis pláss á dreifikerfi Landsnets rætt var um að efla tengsl Rússlands og Norður Kóreu á fundi Pútín ætla að koma sjónarmiðum Norður varðandi afvopnun á framfæri við Bandaríkjastjórn viðræður um kjarnorkuvopn síðast á fundi Donalds Trumps Bandaríkjaforseta og Kims í febrúar hafa enn ekki borið árangur þetta var í fyrsta sinn sem núverandi leiðtogar Norður Kóreu og Rússlands hittast ungir bændur hafa stofnað matvælavinnslu á Breiðdalsvík þar sem meðal annars er

framleitt snakk úr kindakjöti og bláberjum markmiðið er að hafa meira upp úr sauðfjárræktinni en mikið kostar að flytja vörur á markað í Reykjavík þegar uppbyggingarsjóður Austurlands úthlutaði styrkjum nýverið var áberandi hve mikill áhugi er á nýsköpun í matvælavinnslu eitt þeirra fyrirtækja sem fengu þegar við litum inn í iðnaðareldhúsið í gamla frystihúsinu á Breiðdalsvík stóð yfir

með því að senda tuttugu krukkur í búð til

fara sjö krukkur bara í þann flutningskostnað þannig að við erum töluvert að borga með vörunum okkar sem við sendum til Reykjavíkur þá reynum við að selja hér á heimamarkað og bara hérna í næsta hús eins og kaupfélagið hér á

í nærumhverfið til að komast hjá flutningskostnaði selur í gegnum Austurland þar sem boðaðir eru

á Facebook ýmsar nýjungar er að finna í eldhúsinu og harðfiskurinn má fara að vara sig því þurrkað

er komið á markað kryddað með bláberjum

fleira er í bígerð við fengum styrk frá uppbyggingarsjóði Austurlands núna þar sem við ætlum að þróa

er þetta hráefni sem fellur til í miklu magni og hefur verið vannýtt hingað til við ætlum okkur að koma þessu upp í það mikla framleiðslu að við getum þá verið með fjögur stöðugildi hérna í

þessari vinnslu ásamt því að bændur hér á svæðinu geti komið hér inn og fullunnið sínar afurðir afurðir af sínum búum og aukið þannig hagnaðinn af sínum búskap hóteleigendur á Suðurlandi segja lítið um afbókanir í kjölfar gjaldþrots WOW

og búast ekki við miklum samdrætti í ferðaþjónustu frá því síðasta sumar flestir eru sammála um að

er högg fyrir ferðaþjónustuna en ekki eru allir sammála um hversu mikil áhrifin verða á Suðurlandi hefur verið mikil

á síðustu árum hótelstjóri á Hellu segist lítið finna fyrir

svipaðar afbókanir

þá og svipað sem kemur á móti þannig að þetta er í

sem getur vel haldist við sjáum það ekki fyrr en kemur nær júlí og ágúst hvort verði breyting ég var búinn að spá að þetta gæti orðið allt að fimmtán prósent minnkun en það er margt sem bendir

að sú spá rætist ekki og að þetta verði miklu minni afbókanir heldur

gjaldþrot WOW

hefur engin áhrif á stækkunaráform Hótel

segir Hreiðar með nýjustu stækkun verða hundrað og sextíu herbergi á hótelinu en stefnan er sett á fjögur hundruð herbergi á næstu árum óvissan lúti þó meðal annars að því hvernig gengur að fylla og þar skipti miklu máli að nýtt flugfélag taki til starfa hér á landi meðan við höfum ekki gjaldmiðil sem við vitum hvað

á

í Fljótshlíð rekur Víðir Jóhannsson hótel gistiheimili og

hann segir útlitið ágætt og það stefni í svipað sumar og í fyrra ég er nokkuð bjartsýnn auðvitað hafa komið nokkrar afbókanir en ég ætla ekki

fyrst og fremst hörmung fyrir okkur öll og sérstaklega fólkið sem missti vinnuna en afbókanir

en hvernig eru fyrirtæki í ferðaþjónustu í stakk búin til að mæta mögulegum samdrætti ef þú ert að byggja upp þjónustu og ert mjög skuldsettur þá held ég að þau ef menn eru skynsamir og og byggja í takt við það sem þau þéna þá held ég að menn þurfi ekkert að kvíða hlýtur alþjóðleg bókmenntaverðlaun Halldórs Laxness sem veitt eru í fyrsta sinn í ár þetta var tilkynnt á bókmenntahátíð í Reykjavík sem nú stendur yfir tilefni verðlaunanna er

að hundrað ár eru liðin frá því að Laxness gaf út sína fyrsta skáldsögu barn náttúrunnar og verða þau veitt erlendum höfundi annað hvert ár fram kemur í umsögn dómnefndar að það hafi ekki síst verið ögrandi viðfangsefni efnisval utan alfararleiðar og viðkvæm mál sem hafi skapað höfundinum sérstöðu friðþæging eða

Atonement er án vafa þekktasta bók

McEwans kvikmynd byggð á bókinni var tilnefnd til

sjö Óskarsverðlauna meðal annars sem besta myndin kemur til Íslands í haust og tekur á móti verðlaununum veðrið lék við landsmenn á þessum fyrsta degi sumars dagurinn var haldinn hátíðlegur víða um land og fjöldamet var slegið í hinu árlega opna húsi Garðyrkjuskólans í Hveragerði

gleðin var við völd í Fossvoginum þar sem

úr Víkingi grillaði pylsur í gríð og erg ofan í svanga maga Mosfellingar héldu daginn hátíðlegan á íþróttasvæðinu að Varmá þar sem skátaþrautir og hoppukastalar glöddu unga sem aldna í

blíðviðrinu

garðyrkjuskóli ríkisins fagnar áttatíu ára afmæli sínu um þessar mundir slegið í aðsókn gestir gæddu sér á ketilkaffi alls kyns landbúnaðarafurðum skoðuðu

og nutu veðurblíðunnar forsetahjónin Guðni t h Jóhannesson og

mættu svo á svæðið með dóttur sinni og komust færri að en vildu inni í til að hlýða á setningarræðu forsetans Guðni hafði að orði við Guðríði Helgadóttur sviðsstjóra Garðyrkjuskólans að fjöldinn sýndi að skólinn væri einfaldlega fórnarlamb eigin velgengni og á Akureyri var veðrið ekki síðra Andrésar andar leikarnir hófust í Hlíðarfjalli og lögðu bæjarbúar margir leið sína þangað bæði til að taka þátt og fylgjast með

þó að sólin hafi gert sitt besta náði hún ekki að bræða snjóinn þeim þúsund börnum á aldrinum fjögurra til fjórtán ára sem taka þátt í leikunum eflaust til mikillar gleði vel upp í nítján gráður

fór í fjórtán komma sjö í dag gerist ekki betra á

kemur frá Sahara eyðimörk

það er fínt veður á morgun

spennan var hreint ótrúleg í öðrum úrslitaleik Fram og Vals um Íslandsmeistaratitil kvenna í handbolta í dag kvennalið Breiðabliks bætti við enn einum bikarnum í

City kom sér í vænlega stöðu í enska boltanum í gærkvöld og víðavangshlaup

var haldið í hundrað og fjórða sinn í dag

svipta bílaleiguna Procar starfsleyfi fyrir að hafa breytt kílómetrastöðu í bílum finna verði leið sem beinist bara að þeim sem brotlegir eru en auki ekki kostnað fyrir alla næstu forsetakosningar í Bandaríkjunum verða barátta um sál þjóðarinnar segir

fyrrum varaforseti hann varð í morgun tuttugasti demókratinn sem lýsir yfir framboði fyrir kosningarnar forstjóri Sjúkratrygginga segir mögulegt að fólk sem þarfnast læknisþjónustu

utan heimabyggðar fái kort svo það þurfi ekki að leggja út fyrir ferðakostnaði það þurfi hins vegar að skoða með tilliti til persónuverndar snakk úr kindakjöti og bláberjum er meðal þess sem ungir bændur á Breiðdalsvík framleiða þeir hafa stofnað matvælaframleiðslu til að hafa meira upp úr sauðfjárræktinni sumarið heilsaði með pompi og prakt í ár og hefur aldrei verið jafn hlýtt í höfuðborginni á sumardaginn fyrsta aðsóknarmet var slegið í opnu húsi Garðyrkjuskólans í Hveragerði

lokið næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og vefurinn punktur is er uppfærður allan sólarhringinn